<hesitation> uzhin zhin ba ndakhpo he azhin me shin nela <noise> udzudzu ba are awo, lalowa laiwuwu oba are tsoŋ? La lowo kaŋha, toh wato aklo zhuzhin la owo ba iyli iyi egŋ fatama le, la ŋwo ka ah akpla la ak plaahla aw awo iwu kala ŋwo?-la balo wo kahelole akpla ishi la si ah ekah elo asi aba? Toh <hesitation> agah me efa dŋo kok oma <hesitation> lu me ya hu okhro helo shine kaga ame uhuhi. me kpoutmu oganti hare iyii ekhpoethra la kusa atno <hesitation> me gbu iyii amo lo mbo tse mbo ambo me kyu utmu ogaomti abmbo me kyu utmu ogomnati abhgo chukushimbo o dŋa ba ogomnati moalu ma ogŋoare okpoutmu le moaklo dŋo kpoutmu hare. gŋbu iyii ekhp oetherra la atno milo ambo, mbo ŋwo gbu ma mbo, ambo gŋ riga okpotmuhare gŋo gbu iyii ekhpo efin ubinhi toh ŋwo kyu utmu abhgo, aka ome imbi me kpotmu hare egbu iyii ekhpoetin shine me kyau abhgo toh ozhuzhin gŋa zhin hi <hesitation> ame wo agah ma sose chukushinembo me kpoutmu ehwo koma me wo andaskhpo are angyi uhuli amo agah kokoma akpla awo kaba lo awoomba me wo ola wyen mbo omba me wo ola wyen me <hesitation> oshe eghba woma. gila kpotmu, amgban mo ahre ŋwo kpo ŋwo. utmu awoma ŋwo kwa ŋwo kpoŋwa ŋwo kpo nwo ohe ekpla ŋhambo gŋo oklo, ŋwo ohe gboŋ ama gŋo. gŋo klo, ambo mawyengŋo eka gŋo klo ambo aka <hesitation> are akyu utmu who abhgo uhuhi, lo ba wo la iwu ma, ak-aka melu <hesitation> uhuhi me kyutmu abhgoamo akpla <hesitation> lo wo fla fla akaba omba me wo wo ola wyen me ma mbo uri uri me kyutmu abhgo, gommanti lo ambo moaka si amgban utmu ame ame kyutmu abhgo si adi me mbo, mo la gi dzu egŋ me kyutmu abhgo me kpo iyii chken la woje eha ha uhuhi amo, kmpotmu who, mola ŋwo sa dzu okpo iyii chken hwo ahan

Ba amgban avhre. atamama nga koma amgban sa a e ŋwo kpotmu nga mbo amo amgbaŋ chken aba ka ŋwo ambo, toh akpla lo ba wo iwu so chuk <hesitation> sose toh chuku kahe <hesitation> obaiyii ela fata ari ma a mesame ŋwo wo she gŋo kpo gŋo la ŋwo woshe gŋo kpo gŋo la kyen yi ahe, kyen yi ahe oklo ekahe nga mbo, koma ba moare mbo ayi lele ŋwo yi klo okhren ambo arechko gŋo la ŋwo yu utmu abhgo gu ko gŋo la ŋwo yi klo okhere ambo koma sa wo oshye ba ŋwo sa lu maŋwo sa ya naŋha agbi ambi ambo babhgo gŋoka dŋo hyen algo ori mbo, toh chuku kahe gaskay ba ud ud udu adridzi shi ni akpla awu iwu oba are awoaŋyuŋ ndakhpo are koma ba iyii fatama gŋa wo atson are amo toh iwu ba akpla sose lowo ubin hi lo, toh chuku kahe kaka agah me fa edi kena, alo lo fa wo awo iwu uhuhiboare tsu gbu ndakhpo are.